पत्ते खाइबे को अहार जेकौ रॉ फूड डाइटऔ कहो जात है। एक ऐसो अहार है जिहमे केवल कच्चे और अपचारिक भोजन शामिल होत है। जैसे ताजे फल सबजिया नट्स बीज और अंकुरित अनाज इनखो मुख्य लाभ जो है। कि जा भोजन अधिक पोषकतत्वों से भरपूर होत है। कहे से कि पकाइबे में विटामिन खनिज और ऐन्टिऑक्सिडेंट्स कुछ हिस्सा नष्ट होई जात है। कच्चे भोजन के शरीर के अधिक फाइबर पानी और आवश्यक पोषक तत्व मिलत है। जो पाचन को बेहतर बनात है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करवे में मदद करत है। एके अलावा कच्चो अहार वजन घटाइबे में मदद करत है कहे कि इँमे कैलोरी की मात्रा कम होत है। और जा प्रकृतिक रूप से हाइपोकैलोरिक होत है। हालांकि कच्चे भोजन को पालन करते वक्त कुछ नुकसानौ हुई सकत है। सबसे बड़ौ खतरा यो है कि कच्चे भोजन में कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और परजीवी हुई सकत है। जो कि पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकत है खासकर जब फल और ताजे सब्जियाँ को ठीक से धुई कर न खाओ जाए।